Wͻ kurow a mifi no, dapɛn biara, obi a odzidzi mpɛn ebien wͻ dɛm dapɛn no mu no biara sɛɛ sika bɛyɛ sidi ͻha. Ntsi na kyerɛ dɛ, sɛ yɛhwɛ bosoom no a, na kyerɛ dɛ nyimpakor biara wͻ edzibansɛm ho no, ͻsɛɛ sika sidi mpesa.